Zinxhiri i teshave punon ashtu që ka zinxhir t’gatë, ka zinxhir t’shkurtë. E gjen n’pantolla, e gjen n’jakne. Ato i kan dhomt para njona tjetrës edhe nëse livrit nalt ose poshtë, dhomt kan me ra n’njona tjetrën n’mnyr perfekte që zinxhiri mshelet. Nëse don me e lon qel atëhere dhomt dalin prej venit tyne edhe zinxhiri rrin qel.